La tz'e' la tz'e' re nq'arwa lo que es chaq'ab' porque um rilaa' taqee' avece la lo que es la la kiminaq taqee' este wula ar la aparte de la miis la miis este nq'arwa nq'arwa cha reh wula mood nrilaa' taqee' igual taq taq taq re' taq qa'sa b'eh reh nriye'eem aviso qa'sa re' la chi paat cuando wulu qa nrajaam.